E e biby mampaharikoriko ena zao da ohatra hoe aka, satria mikaolakaolaky zany izy da halako e magnety enazy mahasingiridy, akoatragn'e aka zay da biby lava, biby lava koa aloha da mampaharikoriko ena, tsingiridy aho raha mahita anazy.